A dipend da l'opera d'arte che guarde perché se s'al e 'na coza al e 'na coza ëmpurtanta e sai nen, sta nen mi a giüdichela, comuncue s'al e 'na coza, se l'opera d'arte al e bela al e bela e basta, s'a t'pias, se ënvece a t'pias nen a pudrìa anche ese divers